खुशी तो था सब जाने ही है खुशी को अर्थ कोई लड़की नि है। इको मतलब होवे की प्रसन्न हों बो खुश होबो अपन कभी कभी तो घणा ज्यादा खुश होवा। जसा की कोई नौकरी लग गयो और उन्हें कोई से भी नि की और एकदम से घर में आके बताई तो सब घणा ज्यादा खुश हुआ। घर वाला सुनता ही उतरा खुश होइए का खुशी की मारी उनके आंसू भी आ गया। इने ही खुशी केवे। <noise>